मोह्के खाना पकैना मन् पर्ता। तभिमारे मै अपन खाली समयमे मेरमेराइक् खाना पकैना प्रयास कर्तु। कबु मोमो बनैती, कबु चउमिन होइल कबु पराठा बनाईक् कोसिस कर्तुं। आऊ मोह्के <hesitation> एक्ठो खानाके परिकार पकाईक् सिख्ना मन् हे। जेह्का नाम हे बिर्यानी। बिर्यानी मोह्के पकाईक् सिख्ना मन् लागल हे।